Gnandro lakamisy da andro fandehanany pamosavy i io la agnamiko manoka zay da gnatsaiko ao voalohany da ny da ny lakamisy Masina